Cilii, kañun duu siŋaaji kuurɗi ne ton. Ɗun ɗon, e ɓe njogii finaa tawaaji ɗi ngaldaa sii. Diinaaji du kuurɗi ana ton. <hesitation> ndin leedi, mi meeɗay yottaade ton. Aya anndal an e maɓɓe du, ɗun niinon.